La i zany misy mpivady roy ka niharo tanaty fisotroa da ino anga ataontsika hoe mpivady reo roa fa tsy nifampy tsaratsara hoe handeha hisotro toaky ary any iaho na handeha hino jus ka nifampy tapon tanantin'ny toera fisotroa raiky reo roa laha tsy miady da mitraoky